Niŋkə nə kə' ən mi tə'ə' nii dan sə yakəl sə gəəsimi sən dan sə rə shetə kome sa etər aa kə, mam kən za sə aa baa niŋkə nə ən mi tə'ə yakəl nii al dam sə mi mi gəəsəmi sə mi kə' re bəə kə ya. Mi nə' yakal gəəsimi kə gawni niisə nin kə mam aa za, niŋkə mam aa za ai nə' kə aa re naykə dwitə dəw dini in dəwdə dwidə nə' kə shetə kome sa eter kən kpanə kən kpanə kə tew gbani baa jiwlə waa ai kə kpanə. Dan sə yakə ali ən bi tan dan sə gəsəmi. Ko namya pat ywal ali kə kə'ə' aa ɗakə ɗan mi ɗakə ɗan yakəl wane mən mi ren luu kə belə pa. Rəl ali kən kəə yakəl minə' kə' aa garə gbamsə' dan. Nə'ə' kan nə' rələn sə baa jiwlə a dəle nə kan nə' yakəl baajiwlə penini pe diŋne ɛ an, sə rəl wanə kə kpanə nil sə shetə nə re ryə aa bətənə' ani kən bəə sə aa ləy, yakəl wanə aa garimi gbamsə. ko namya pat rəl ali kən kəə' mi ɗakə ɗan yakəl baajiwlə al nə'ə'. nə'ə' dəə gbɨɨ krisimas aw ai laŋ gəsimi gən sə dan sə mi kə yakəl minə sə baa jiwlə rə kə' ən ali. Dan sə min zwakə ryə yakimi sə wanu sə mi re təə sə gə pa kə' ən ani. Marəmrrə ryə niŋkə mi re təə' kə min yakal gəsimi kə' ən ali. Diga shetə' kome sa etə lə pa, gbaalə baajiwlə waa al lə lēē, yakəl wanə' ali aa garimi gbamsə'. dan sə mi təə ai.